Coilu! Pos en tocal una cuerda, la cuerda briva i essa brivación pos se passa ala caxa de retumbación dela quitarra. I essa caxa velaí es la que hazi mas grandi el son. I craru, pos quantas más perras t'aigas gastau ena quitarra pos mejol te va a sonal. Afinal, el mecanismu es siempri el mesmu de tolos estrumentus de cuerda, no tien mucha más cencia.